फेरिन्ग्तिर् क्सब्द मने निख, क्सन्त पोरिबे, अरु प्रक्रितिर् एक् निज क्सन्गित्। जोदि कुनुब गओन् ब बन्स्थोलोर् कखद् थगे, तेन् ते फिरिन्ग्तिर् क्सब्द क्सोदै हुनिबोलोइ पोअ जै। मए भवु, जेन् कुनुब ए बहिरत् बोहि असे, एजक् सोरि फले, सरिउ फले, रतिर् निबोनत्, अरु फिरिन्ग्तिर् क्सुर् उपभुक् कोरि असे। एइ क्सब्द तोहे केतिअ ब गिस्मोर् निखर् अनुभोब् दिए, जेने खुल अकख तलत् बोहि, तरक गोनिब परजु अतु। केतिअ ब फिरिन्ग्तिर् क्सब्द हुनि एक् बिक्से स्मिति मोनत् परे, जेन् एति हितनत् बोहि थक से क्सोबोर् अलोक्स् निखोर् उपभुक् कोर।